Chika yan da ku nwo chegu che kuna nchegu a a a bongo jeni tu chuati dimri, jeni tu chuawti dimiri n min yadda ẹ jama min yadda ẹ jama n kwan kwan jama ti dina in yadda ijama ẹ yi jama nle yi jama, jama ningyan yirrin wunu wunu pere jor pu ma kinga ma kinga jama ma jeu toh manu cika kama tar- kama tar sou ma kirru wei, jama jor pu nwo- nwo- nwo- nwo de jama nwo basha jama ạtena ka numa bashi jama a tena nwo- nwo- nwo- nwo nuwa der a a puno yeti yirri nuwa yeti nuwa yolani nuwa yikiri dwani yo. nuwa der jama nuwa anda nuwa kowe kanuwa kowe anii ka aa yonuwa kowa ani ẹ <hesitation> nii yoh biyau ku peko. toh ka nuwa bangya ka nor shar shariye mwan yai ka nonin kuma yo ka pero don kana mwani bembiye <hesitation> kana don kana tono yirri tu no nyingya yi tonoi yoh yirr tu yoh yirtu yi dimri yoh yirtu yi dimri jama toyir tu toyir tu yi khannni kwankwan a bongo, yirr yoh yoh wiya adin nuwa jeke ni ya yirti <hesitation> <hesitation> e gwala swalan manang nii yọu yi kangu yi cika jama ligame eeeeee abunnan goma siyawa toh toh mwa mwasi toh toh a- a- a- a a bah goroyo yo- e yo- e yo- e a a dina jore bo- bo- bo- bo <hesitation> bo <hesitation> lebumin min woyi woyi ir ti kin jeni tikangi tu gwala yir jamai a bongo a bongo jeni tu chwati dimre. A bongo jeni to chwati dimiri yii yoh yi yada yi jama ka ma ka ma ka ku ka nwo ka numa shar mwan yai yi pinu nwa dewo don nuwa ba donda ma je ma yadduwe janyu mma nugu pui ma do tagi ka ner gicimuwei ka ma suki ko ko kobo pwange baba ba duwei toh a a nu ner wu yi dimre anda yirringi tikangi ti yeu yeu tina yii ya manni a miringu gangu toh jeni yidebu yoh bu jem tu shwati dimri a bongo yirru don tono nwo sagu buri a kiya wiya bu fina a monugu burwa m fuwe shegu min a mon do buri a de yirrin tu swiya swiya a deh a manna a manna a miringu gangu jenin tu jenintu to jeni ner wiya ne a de de manna gangu nwo sagu buru jeni ka chi jama, toh toh jeni ya dimre a bwongo ner wiya toh jeni ya dimre a bongo ner wuya. Kana wono nere wu yogi ner wiya ba mon diya buri yi jama ka mo mondi buri yi jama mo- mo mondo buri yi leh kunbu miringi lei jama yi soma ba gira mori bindou bade jama ba de ba tena, ka ka jama ne ti nuwa tenu bindo cha ti soma nuwa teni bindo cha tu nuwa ningaa minyo lah banda ner cha banda jama nwo chegu yi dimre ner wu mondo buri yi che jamai toh yomwa a mono buri yi dimre, nuwa bu kin ga buwunoni yi dimre kana jebu jama ne.